Moni kavanai mae inaina wau. Moni wa ia rakava lamuna negeina, moni magena nama e magena rakava kwalana varaira ina e ama eveaina pie kila. oe moni auna ka pono arawa pe ia tarakai pema leu pe woveaina e na pe gia aonai wa moni namana au rekea aorai pono laka vanagi wa, moni aurana pie arawamu o moni pono verawalia aonai wa oi emu ririwa aura rekea gemu verere rekea paie gugulu kwalwna verere moni paene voi ripa. Ne ewagumona magulina aukana naina wa, aunilimalima geririwana wa moni pie vo, aniani pie vo, numa nanamara pie kala, pie alu verere verere, ne oi pono vekwarea aonai wa voeau pono lakagia. Auna auna ewagumona ia galuna aonai moni pie ririwara e pe apiria. Au arawaku e inagulu wai aonai ne ia everigowai e emerage wai, ne au wa aniani vovagi, nauku maki geria rinaa namara ewagumona ia ae lakana na ai moni kiara garawalina rawaparai e laka piaina ne moni garawalina aura maparara limitiai gema mia ole wa. na augamagina wa moni wa nama kwalana Oi gemu ririwa gemu tapua oririwarana gemu tamaka oririwarana arigi nega aniani uverauvera oririwara wa moni na pene veamai. Oi pene ai tikuli varori ne oi rakaveaina oi moni pono rawali ne au geku ugamagi wa oi moni pono rawali oi maumu pono vegia ai rekea eveaina gave avuinana na naumai vavinera geria, era pe au avuinaku kwalana inaku amaku geverugao au keiku ai aonai, upukuna geiaokuo au voavuina veaira. ai au laka vanagira na aoneka Palaguna eveveniagiana pakunai ne vougamagi au nauku geriai aveavuina agiana. Palagu gena kila aonana wa eveaina. Pono tikuli namana inagulu pono verawali pono veaorigo pono veveni lewana moni aikina lewana pono vio pono veveni peneao oi gemu rakau oaaole auna oi gemu tikuli kevena inagulu namanaka pono rawalia oi rorinai wa. oina ririwa mapara pia gugulu kwalana oi pene moni aunakana ene arawamu oi pe pene vevagi maemu o raka pene vekalagi iwamu ia gena ririwa veaimo pono kala moni gena rakava wara. Oi ririwa kapurai pano ao Pe va raira wa moni era moni wagiranpene vakilamu pono aluao <hesitation> kipomo eau oi kapamu rugamu rakau kalagina vara vokolema veaira oi wa pano verere oi wa pono vivi vanagivanagi iven dou oi gemuai moni wagia arawamu ia moni auna. Moni gena, oi pene moni aikina gena nama wa oi au kwaua pana ugamagia oi wa oi rakau pokala gimamu, oi rakau poania poani wa, au eveaina akilana, era au gekuai ana vaa veovoa au ai waveaina vavineku det i au wa nauku e au arawaku au eiai aikina voveaina ai au marana ne ai maguli vanagina pe au wa arawaku rakau eveamaiagiana au geku famili ai alaka venirana lewana au geku numa kovaona moni aikina au gekila mae kuo oh Piri rakai poro veleuleu arigi tarakai nega, arigi peleiniai poro rage na oma aluaona ne au rakau ana kila. Au waveaina akilana na maguli voveaina wa gera ugamagi peva kuneria rugaruga rekea ma gapirana vanugai veaira gamagulina veaina ne ga anianina rakau garawalina gaanianina gaura, au kamuna ia magera numa magera famili galu gerevagina ira voveaina ila avakilarana. So rakau egia pe apia pe ania Ne aikina ne aikina ia paena vio kwareara aunilimalima wa fotin deis mulinai ne pene kwarea <laughs> arigioma kwapuna pano aniani pono kwarea <laughs> ai voveaina gamagulina au geku familika ai e inaguluna au era vanuga aura vovagi voveaina gamagulina. Vanuga aura wa varaira geugukauna, varaira ai geugukauna, rawapara, evri dei ai gema vanuga aura rawaparai gelaka piaina ano enamana e gerawali kamuna nanu erakavana moni aikina na ewagumona geagiana aonai wa gulu valigu vovagi moni aura geririwana era vavine vovagi ne maguli gena rageai keaka ema irauna vanuga, varaira geve monina mage vegia lealeana, <hesitation> oi pe ai gevegia iliana ewagumona mageria moni ai geve gia iliana voveaira maga kilana.